वायु आला यंत्र री बारा मैं थाने बतावणो चाऊ हूं। जो यंत्र फुंक मारी और संश ऊ बजवा है बा वायु यंत्र हुया करा है। बिनमा हंगा ऊ पहला हुआ बसुरी बा कृष्ण भगवान बजावता हां। बसुरी एक आदी वाद्य यंत्र है जिन्ना फूक देण बजाया करा हां। और उनबाद अमी हुआ सहनाई जो आमतौर पर शादियों मैं बजाई जाती है। शादियों मैं जब शुभ मुहूर्त या शुभ अवसर होता है जब या बजाई जाती है।